líka svona stórar það er rosalega erfitt að velja sér uppáhaldsdýr af öllum dýrum sem eru til í heiminum eða hafa verið til

að hugsa þetta aðeins kíkjum í Búðardal Búðardalur

í Dölum og stendur við botn Hvammsfjarðar og ef þið kíkið á landakort þá sjáið þið að

er eins og stígvél í laginu í

kemur Búðardalur fyrir og þar er sagt frá því þegar Höskuldur Dala

lenti skipi sínu og tjaldaði þar búðir eins og segir í textanum og er það kallað Búðardalur Eiríksstaðir bóndabær Eiríks rauða er ekki langt frá Búðardal og þar bjó Eiríkur áður en hann fór til Grænlands og þessi Eiríkur var pabbi Leifs heppna en við heyrum meira af landnáms mönnum og konum á eftir því nú er komið að því að kynnast þeim Katrínu Baldri Emblu og Atla betur

minn er reyndar ekki hér það er finnst mjög gaman að leika með

út af því að ég hef mjög mikinn frítíma og ég verð að nota hann einhvern veginn ég heiti Baldur Valbergsson og ég er ég bý á Stóra Vatnshorni mjög nálægt Eiríksstöðum ég heiti Atli ég bý í Miðdölum á Fellsenda og ég er tólf ára ég heiti Embla Kristín og tíu ára og ég á heima í Búðardal við erum með rollur hænur hesta

hunda og ketti ég á tvær mömmur og tvo pabba og systkini fullt af þeim haug ég á litla systur sem heitir Hekla hún hendir alltaf matnum á gólfið við erum með kindur hesta einn hund og einn kött kindurnar eru bara sex hundruð og

inni og gerir mat ég er að passa Heklu og úti í fjárhúsum að hjálpa pabba að mjólka og svoleiðis við förum öll í fjárhúsin við förum öll í hesthúsið og ég er aðallega í því að gefa kettinum vatn og mat pabbi sér um að gefa sópa frá einni jötu svo annarri jötu svo annarri jötu og gef fóðurbæti gef fóðurbæti gef fóðurbæti og gefa hey gefa hey gefa hey ég fer oft að vatna fyrir hundana gef kettinum að borða skrifa á eggin svo við getum selt þau svo er pabbi alltaf að skamma kvígur nokkrar kvígur

rassgatið með priki ég var tveggja ára þegar ég fór fyrst á hestbak á Tinnu gömlu þegar maður mjólkar þá þrífur maður skítinn af spenunum svo setur maður tæki á mjólkin fer inn í rör sem liggur inn í tank tekur

mjólkina úr líka

og borga svo mikið en ég veit ekki alveg hvað mjólkin kostar besta vinkona mín heitir Hólmfríður Tanja Steingrímsdóttir og hún var eiginlega nágranni minn það er líka ótrúlega gaman

hinum megin í þorpinu þá fór ég til mömmu að fá mér nammi laugardögum ég missti fyrstu tönnina með því að skella hurð

við erum komin í Búðardal og það er greinilega nóg að gera hjá krökkunum nú ætlum við að kynnast sveitinni þeirra betur

að heyra hvað er það besta við bæinn stutt í sveitirnar fyrir sauðburð leitir og réttir og alls konar svo hestarnir ég keppi í reiðtúr svo finnst mér bara skólinn hann heitir það af því að Auður djúpúðga nam dali hér og var fyrsta á Íslandi Jóhannes úr kötlum ég hef aldrei hitt hann en hann er frændi minn ég veit ekkert um fjöllin en ég

hann heitir Hvammsfjörður Eiríksstaðir eru hús þar sem Leifur heppni fæddist svo Eiríkur rauði og þar er verið að kaupa víkingahluti og þar er hægt að fá nammi gos og Svala og eitthvað þannig fyrir

nokkrum mánuðum var ég að æfa badminton það er búið að leggja þrautir í hverri götu þarna í brekkunni er

og þarna er armbeygjur það byrjar hjá Jóhannesi úr kötlum styttunni sem er hjá skólanum tónlistarskólinn er svona skóli með hljóðfærum

á trommur þar ég hef farið þrisvar eða fjórum sinnum í réttir maður finnur

frændi minn vorum saman í fermingu og það var mjög alvarlegt svona að ferma barnið

úr hlátri vinkona mín hinum megin í þorpinu á lítinn hvernig Sigmundur Davíð var

Sigmundur Davíð fermingarbarnið var reyndar stóri bróðir hans Baldvins þegar ég var að leika mér með vinum mínum fjórum í fjárhúsunum þá lenti einn í þá mundi ég stækka matreiðslusalinn stækka skólann ef ég mundi stjórna jörðinni mundu allir liggja í leti

það er eins gott að skaparar dagsins geti svarað þessari spurningu hratt og örugglega Arnór og Elísabet Ása velkomin í kveikt á perunni hvernig líst ykkur á þetta mig langar að spyrja ykkur að einni spurningu hvað er kengúra já en þitt hundur verkefnið ykkar í dag er að búa til

þið vitið ekkert hvaða efni þið fáið eða verkfæri

velja kassa og sjá hvað kemur upp úr þeim Ása vilt þú byrja á því að velja númer þriðja númer nú skulum við sjá hvað er í kössum eins og þriðja í kassa einum er allt sem þú þarft til að búa til

hund í heimi og í kassa þrjú eru hopp skopp og sprengja eða allt sem þú þarft til að búa til hoppandi káta

á efnið sem þú fékkst til að búa til kengúruna ertu komin með hugmynd já

skrefin hvað segir þú Arnór þarna hinum megin hefðirðu viljað fá eitthvað annað nei frábært þetta líst mér vel á núna hafið þið tíu mínútur til að búa til

það er ekki eftir neinu að bíða þau eru fullt af hugmyndum en til öryggis kveikjum við á perunni það er hönnunarkeppni sem er haldin á Samfés það er bara keppni þar sem maður hannar föt

þetta er indíánagyðjan Vóp hver er hún

indíána hvaða efni

þetta er dáldið mikið handverk hvað tók langan tíma langan tíma þetta er friðarmerkið hennar

þegar mann langar að gera svona flottan búning maður finnur hugmynd og fer út frá skissa niður hugmyndir prufa efni og finna efni eins og hérna og sníða gera prufur við höfðum bara einn séns með leðrið þannig

æfa

merkilegt

einhverja leynda hæfileika ég get spilað á píanó með tánum ég get leyst

hann getur öskrað eins og geit hver gerir hvað í hópnum ég gerði

ég er módelið ég gerði og svo gerði ég smá í kjólnum ég málaði hana svo á og gerði restina af kjólnum saumaði hann fyrsta sæti hlýtur Pegasus gott klapp takk fyrir þetta takk

einhverju fyrir þig ég fékk helling af tækifærum til þess að koma fram til dæmis dæmis á stíl hver er

ég lít mikið upp til m

til dæmis hvenær byrjaðir þú eiginlega

árið tvö þúsund og fimmtán hvenær færðu hugmyndir og hvernig þegar þú semur

eitthvað sem ég hef lent í til dæmis jákvætt eða neikvætt þá og túlkar það sem rapp já já hver

ótrúlega flott

geturðu kennt mér eitthvað smá ryð nýja braut í þessu hipp hoppi

upp erminni er eitthvað sem þú bjóst ekki við allri byrðinni sem hún er búin að bera á bakinu allri fíkninni þessi ljótu ör á hendinni á stelpunni sem er alltaf hlæjandi hlaupandi um allt

allri gleðinni en ertu búinn að líta inn í sálina á

gengur bara vel þú hefur núna fimm mínútur til þess að klára hvað segir þú hérna hinum megin Arnór hvað er í gangi hér hjá þér er erfitt að búa til hund úr spýtum já soldið pínu erfitt nú langar mig að biðja ykkur krakkar um að kíkja hérna bak við borðið þar núna hafið þið fimm mínútur til þess að klára hundinn og og svara spurningunum en ekki nóg með það þú mátt draga hérna hjá mér hvað stendur á þessu spjaldi settu á þig

hérna líka hvað stendur þarna hjá þér nú færðu gleraugun góðu

kannski búin að velta því fyrir ykkur hvað ég er að gera með þessi gleraugu en það er akkúrat út af þessu gjörðu svo vel nú þarft þú að vera með gleraugun og þú þarft að vera með næstu fimm mínúturnar þið þurfið að svara spurningunum og klára hundinn og

hvað er að geimfarinu af hverju komumst við ekki af stað Sævar hvað er norðurljós ég veit sendir frá sér svona vind alveg

okkur sem við köllum segulsvið þá leita agnirnar frá sólvindinum inn að pólunum á jörðinni norður og suðurpólnum þannig að við sem búum nálægt norðurpólnum sjáum þegar vindurinn rekst á loftið okkar og þá myndast ljós

svo fáir staðir í heiminum þar sem er hægt

á Íslandi sjást norðurljós nánast á hverju kvöldi stundum eru þau rosalega flott dansandi og litrík en stundum eru þau bara grá eins og hálfpartinn ský einu hálfpartinn verið að hnerra sem rekst á jörðina og við fáum norðurljós

norðurljós og þá kom rauður litur og við hliðina á því var grænn svo við hliðina á því var blátt þú getur

miðað við hvernig hæðin er á norðurljósunum en þau eru öll

rosalega hátt uppi eiginlega þar sem mörkin á geimnum eru

að sjá nein norðurljós á tunglinu á

er örlítið of sunnarlega til þess að sjást norðurljós en ef þau eru heppin geta Spánverjar séð

kannski einu sinni á hundrað ára fresti

það eru hundrað ár akkúrat sjá þau bara einu sinni norðurljós í lífinu sínu því maður lifir yfirleitt ekki í hundrað ár sumir eru svo óheppnir að þeir sjá aldrei norðurljós svo eru sumir sem lifa nógu lengi og eru duglegir að ferðast til dæmis til Íslands

norðurljós í glös það er hægt að búa til norðurljós inn í

með því að setja gas inn í rörið og setja síðan rafmagn inn í rörið á gasið þá glóir það soldið eins og neonskilti hvað og hrærir

já þá blandast litirnir saman og við fáum hvítt ljós

norðurljós með því að fara út fyrir ljósin í bænum og borginni best þar sem er rosalega mikið myrkur helst ekkert tungl á lofti en ef

ökum þangað bílnum okkar svo leggjum við á öruggum stað og förum svo út og horfum upp í himininn ég mundi gera það allavega af hverju sjást norðurljósin ekki á sumrin vegna þess sumrin er of bjart hjá okkur sólin skín svo skært allan sólarhringinn að það verður aldrei nógu dimmt til þess að við sjáum norðurljósin norðurljósin eru þarna allt árið þau eru líka á sumrin það skiptir engu máli hvort það sé kalt eða hlýtt úti við getum séð norðurljós hvort sem er bara ekki þegar er dagur það er bara of bjart þá er of bjart eru norðurljósin mjúk eða hörð ég mundi segja að norðurljósin væru mjúk af því þetta

sem ég veit um norðurljósin

það var bara slökkt á geimskipinu

að klára er rófan æðislegt hvað er það við kengúrur sem þér finnst skemmtilegt mér finnst þær bara svo

að svara spurningunum já má ég fá

að lyfta honum upp

náðir þú að svara spurningunum já já að fara yfir svörin í stórhættulegu spurningakeppninni sem enginn vill tapa í ég bið krakkana Arnór og Ásu taka sér stöðu og standa á öndinni hér eru þau Ása

búin að koma sér fyrir fyrir aftan mig og þau standa á öndinni þau hafa ekki hugmynd um hvað er að fara að gerast þau eru búin að leysa þrautina við fengum flottan hund og glæsilega kengúru hér eru spurningarnar og við ætlum að fara yfir svörin í stórhættulegu spurningakeppninni sem enginn vill tapa í fyrsta spurningin hver er stærsta hundategund í heimi a stóri Dan b labrador c Ása sagði b labrador og Arnór a stóri Dan spurning tvö hvað er elsta skjaldbaka heims gömul a hundrað og fimmtíu ára b tvö hundruð ára c tvö hundruð og fimmtíu ára þau voru sammála um að hún væri tvö hundruð ára

en er það rétt hvert er hraðskreiðasta

þarna voru þau líka sammála b blettatígur við fáum úrslitin núna Arnór og Ása ég er búin að ákveða mig það er það á heima í Kenýa sem er í Afríku og það er með þrjú horn framan á hausnum mjög töff ég hefði sennilega aldrei komist að þetta dýr væri til

því ég smellti mér á bókasafnið náði mér í bók um

mig langar að vita hvað þið eruð að lesa endilega sendið mér myndband og segið mér